Eee lafa hi-miatriky mpampiasa moa zay tegna ka lafa misy asa tiategna ho azo da tsy maintsy ategna manao fitafy soa, amboary soa aby ny bango volo, atao madio soa ny fitafy, madio soa ny ank-madio soa ny vatategna aby igny la omany soa ny say, afa mijoro manoloana ny mpampiasa tsy mila mavandy fa mitsara ny amrina avao.